Ngom karena gena ge foli ngam wange moi tora ge alu range, foli alumoi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi iya se foli ngam anggena ora moi tora gena ngom sobugo pipi ge ratu sio ua ge ratu rora, anggena ngom oyo wange rimoi tora so kali se ora moi ma due.